ممكن اختار القراءة لأنها تعطيني فرصة أكبر إني أتعمق في الشخصيات والأحداث، وتسمحلي إني أتخيل الأحداث بطريقتي الخاصة بدون ما يحط لي هو قالب أو أتصور معين، لازم أتخيله بهالطريقة، <hesitation> الأفلام كمان تجربة حلوة، لكن أحس إنها تقيد الخيال أكثر وتحسب في التوصل إللي هي- إللي هو ينعرض فيه، <hesitation> فلو بختار واحد بختار الكتب.